சிங்கப்பூர் உணவு என்பது சீன, மலாய், இந்திய மற்றும் பெரனாக்கன் தாக்கங்களின் துடிப்பான கலவையாகும், அதன் பல்வேறு சுவைகள். மசாலாப் பொருட்களின் அதிக பயன்பாடு மற்றும் முக்கிய கடல் உணவு உணவுகள், மிளகாய் நண்டு, ஹைனானீஸ் சிக்கன் ரைஸ், லக்சா மற்றும் பாக் குட் தேஹ் போன்ற சின்னச் சின்ன விருப்பங்கள் உள்ளன. உள்ளூர் உணவுக் காட்சியின் பிரதானமாகக் கருதப்படுகிறது; அடிப்படையில், இது நாட்டின் பன்முக கலாச்சார பின்னணியை பிரதிபலிக்கும் சுவைகளின் உருகும் பானை.